طوطن ہٕنٛزن خصوٗصی خصوٗصِیاتن منٛز چھِ اکھ مضبوٗط، منحنی بل، اکھ سیوٚد موقف، مضبوٗط زنٛگہٕ، تہٕ پنجہِ زایگوڈاکٹائل کھۄر شٲمِل۔